Abowa a mepɛ n'asɛm paa nye bͻdͻm. Mepɛ abowa bͻdͻm n'asɛm osiandɛ mbͻdͻm yɛ abambͻfo. Wͻbͻ enyimpa hͻn ho ban wͻ akwan ahorow bebiree do. Yetum dze hͻn gu hɛn efiefie mu ma wͻweͻn hɛn efiefie ma hɛn. Sɛ ewifo reba hɛn fie a, mbͻdͻm tum boa hɛn ma yehu dɛ ewifo reba na yeehu kwan a yɛbɛfa do apam hͻn.